Na'urawol vuwugo do mari fandu manga be boggol ha bandu mai. bedo hauta dum be hite lantarki ngam huwa. boggol mai Bo do mari hunduko je dasata dotti do lowa nder fandu mai. be sigan na'ura mai ha babal champe woni, sai bedo tura dum be jungo do bofta champe mai do wata ha nder fandu manga mi. to goddo timmini boftugo champe mai babal mai laaban masin sai yaha itta fandu mai rufa champe mai lallita fandu ma siga ngam yoora hidde be lora be naftira.